Aaye kungame otanditi aaye ihashi vulu oku landa ehafo nande nande. Sho tandi tile ngawo. monkalamwenyo yandje muugundjuka wandje sho nda kala okwali ndina. ndili mekwatathano lyopaihole nomusamane nenge nditye omumati ena iimaliwa e vulendje. nando nee nangame omupangi kwali ndina iimaliwa yandje ngame mwene. Ndele momumati moka nande okwali ena iimaliwa sigo oompono. inandi monamo ombili kaa. Inandi mona mo ehafo. onda ka tokola nokuli kutya omuuntu nguka onda pumbwa oku mu thigapo. ndele nomusamane gwandje ngu ndaka mona opo twa kaya naye mohombo paife ngaa ngu tandi omusamane gwandje paife nga monkalamwenyo yandje kena naana o salary yili nawa. maara ondina ombili shaashi omusamane ngu ena ekankameno lya tate kalunga monkalamwenyo ye. Sho osho nee tandi ti kandi wete naana oshimaliwa tashi vulu oku landa ehafo shaashi opena oshikando shimwe shoka kwali ndiyadha ndina iimaliwa ndili nomuntu ena iimaliwa ndele kandina ombili. ndele sho ndaka mona omusamane ngu keena iimaliwa onda ka mona ehafo lya piitilila li vule ndi kwali handi mono nale. Natango oto vulu oku kala wuna oshimaliwa maara ngele oto ehama nando okuli. nenge pamwe owuna omaupyakadhi ile omaudhigu monkalamwenyo yoye. natango ito ka kala to vulu oku kala naana. okutya ashike paufupi. oshimaliwa itsahi vulu shi ku pe ehafo. Ndele ngaashi ehafo lyandje inandi li mona lela ngeno ndi tye omomusamane. maara otanditi kutya ehafo lyoshili olili mu tate kalunga. O ondeli mona ashike mu tat kalunga omo ashike nda mona ehafo lyoshili shaashi ehaf ehafo ndi lili mu tate kalunga ehafao ndi itoo vulu oku li popya mo naana kutya ehafo lili ngiini. Nenge omuntu ekuuvite ngaa ndele kuuvite kutya oto popi shike. iteshi uvuko sigo opo mpono ye mwene ta ka kala naye a konga ehafo lye yemwene. ndele ta mono kutya ehafo ndi hali popiwa ehafo lili ngiini